بصراحة هوايتي المفضلة المفضلة إني أسوي تمارين، إني بأنواعها، يعني إيش؟ تمارين تنفس، تمارين كارديو، إيا كان يعني إيش ما كان نوع التمرين، لأنه بصراحة أحس أنه كل الطاقة السلبية راحت، أحس حالي أهدا، أحس حالي أقوى، أحس قوام جسمي يكون حلو، عشان كذا أحبه.